Antseptik mato yoki mikrofiber matodan foydalanishingiz mumkin. Yuqoridan pastga qarab toza-tozalagach <hesitation> changni qayta tushishini oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Nam mato bilan artish mayda chang zarralarini yaxshiroq ol-olib tashlashi mumkin.